Ino ma izagny antony tsy, tsy nampivôlambôlagna anao ty niany. Sa anao raha misy olagna anao sa raha nanino? Karaha tsy ary fataonao, anao isan'andro karaha be koragna be. Nefa anao niany karaha tsy nahitan-teny firy. Ino loatra raha nahazo anao ty e?